Oyagya tu ene nami ma mugbo ifu kese ani, ikikyo inwino out mene kwo yayu moza wo ya yalo nygyolo, ama eno no kumotu nyya doka kamanu ma ozani oyaya i owuneneshi alo owuneneshilalo odema dema mo oza no yani kamo e- owuneneshilo nyg yogu ozani yoma oshoshilo ami iregbo ko gbogbogbo gbo ami no mu ma ko kamo ogyo yu moza kweyi na yibi out ami lalo nygyo kala kebebeni oyozani kola kpawo ikweyi out oma ny blokebema gowikilo do yu moza kwo kuma awu gyo yumoza nami gya mo yabiotu kpami ami kukikyo nyya ga tawu ya togbogba biw gyalo ni, ome pe ny gatawo yata gbogbo ome ta ogyo kyogu lo ny doka ami kawo obi far ami kpawo oje go tw te kahala? Ozano yayamani ogyo za no yanilo ya tagbogbo oya yogu lo osiya kadami shini agyo zani yani she mi kuma nakado oza ni gyalo ni kagini yiyawu yaye neneshi ami kama wasuse ifu kiya wuhi ni yayeni ny gbo yalo anono ny wa yehila anono ny wuya la ny kuma yawu kpoya ikyeni obwu go weye oweki. Nydomiyawu no yayeni ami kpawu vikyeni oni oya kaha ko so bo da nyya yoya kpa suseni zani yo shini nagya mo mm oyoza neneshi. ama ya oyo zalabi kweyi kamo ami na wu yahoo amo oya kowi ma wu wowi la ami kuma ya gege ko yoya kowi shini no wuwuilo. Iya wu ko neshi no ya ma mani asuse gyo yoza notuhobio adanu mo oyene hin ozano ya ma otuhi bia otuhi yalo ama ase o za kweyi oyi biwtu la moni oya ngmyiyo biome otuhi gboni ovumani ogyo yumoza nyya shokunu lo, nyya shokunu lo ma nyya yozarora kwo biwa kwo biwalo nykiyayoza roar weyi nykiya fo danu, gyo biwa agya mo yamo zalabi sere, oyanuna biw gya loni oya kamo nnya ralo ami kigata mo oyiniyo kpo zarora shora amo ozani yoni ny mo kwe, nyya yo shotuna biola oyu mobibelo gashi koza no yuni yuma, nyyo shotuhona biala gashi gashi kozan yoni yomanu ma yo shotuho na biala asho gyozano ya yani ikino gyo wu zalabi niyola regbo to kakahi kweyi akahi kweyi oma, iyoko shoko ny gyo ma nyma dole iya yimu ko riyoma oma nu gbolo. Oyagya ko ya kpoba ogyo ya ikini onyaho gyo shoshi yaga abamo kai onya kano yagani yagani ama inkono onya ishinye ogifu inyi owiki ashegyo mu oyomo ogwogwa yaga amo molo gwagwa sere dage sho nye lo winyi yole ma. Olamuho ni wonene shilalo ami kuma hoha yagyahi nami gya ni adolehi gyo leyo ndo nima mo yulo, awomani iyo mani yolo kageni oyagagayi gma ta kyoye hoha yalo ama kini nygyo mo nygboza kpo no lo nyya mozi ya ga kamo ozano ya mani oya gyo gyolo, olamu oni wodede lalo anu kama namu hari gyo liyo nomiyo yalo oya mo nye gakiyo maya, amu ya ga yingma gasheja, ga ngwo ye hoha yalo ama kini ogyo nygya biome ogyo yu moza, ifu kotu karipe igwo pe ovasehi wa nyya dabo mo yiso ny gbela kpawo soboda ami yagishi obiase out benye kya gbokilo ozano yuma nyya yimu ko kela kpawo ogyo yiso ya kadanu mu awo awo ozano ya yamani gyo gyolo awiyaye kaha neke, awada kaha nimene kani ishi oni kana gyo gbela kpiyawa komo ana yiso gebe kiyaye. Iyaye akaha ya kweyi lo ama ka koho no bigani oya kweyi, kweyi awo kpovu ala wa kyagu kpiyi kala neneshi, kiyaye ya kweyilo ozani ya gbo ko kadalani, inkoni ogyo yoza kpiyaye, kpovu ga kyagu mo ya gebe kiyaye lo, omep ase kaha neke doyoza kpo nye ho ga kyagu kamo ya ngwo biaha yi kyeni oma oza na wiyeye kaha mapini ahaba gbawa, biami ishini ny yole kawi yaye hini enehin wo dahin, enehin gyo yadahin oza out pini oya shadahin iyi la kuma haka kede nabatani amikize ri kolamu oni. Amoyi gyo yoyi leke ozanene ya ma ya ya oyi yamaba kwo mo za ne wa ya ya oyi yamaba. Oni inkono gyo vu neneshi oyiso zani oya yiso kpa nu ama kino gyovu neneshi lo oza ni oyayani oyiso oki yaviso kpa nu ole konyehi kwo ole kovunu. Olamu oni woneneshi lo, ogya ko nye kpo bana mi ya ka ni ko no baho yoza keripe igwope kotu oshi odabo mo adole nyya yimu ko kela kpawo, ogyo wino kogya gya konotubia kamo mi yayimu ko kela otuma ishi naya nusu dawo yafe laho noma. Ama kino gya shibita abenye owa ebe nye wa kweyi oyaya kpiviho oya ngma wolo, ama biami kwovu yumo za nasuse wa nymaya nuna yya gya kwe oji kwe oyojijelo, kapina wa awa ma ba yeye kina, tule abamole aba yeye kina to kagani ashishe ya gyozani yole honi lo ama kini gyo owine koza shinye afo ovu amo ikweyi kwola kpi ikweyi kwola abagya kwiwa lo, iyi gwo gwa kpi iyi gwo gwa bagya kpiwa lo, anu gyo ya kwize owo gwogwo olamuni iyiyawo kala yaye neneshi, amo yayya hi ami yagya kesiki ya okede nawiyeye hi yani kwenehi adahin gyo yoza ko ngwo la gole kadahi oya ngwo galo kamo mo ole kawiyeye gyo kweyi kakanu gyo weyi kawiyaye ya kweyi lo, ani ami kize mamani har yumoza kano yomoze to out gyo bla nyya yiso nyya yiso yaga ga go gya kaha ny gyo gogya kaha ni hagya ikyeni owiki osumoku yadu omka moji biawa nyya mo wa kowa minyo kino ishi gyoya ny kiyagani nygyo hagya eno kikwikya nyyagya enekomepa oyamo oyago gya kovu kelo nyya mo iyi kweyi ho la iwa komo ma oshashilo. Oya mo na <noise> kwikya go gya kovu ny mo gya kovu pini ny wala <noise> wa ko minyo kenepe la soboda oyiyi u ishi ya nu kiya gahin dahin. lamoni otuhi blama ny gyo wa yagya ishi no tuhi sha nnya kwikya ya gahi, ny kumawa adole <noise> kuma gyo mu lo kedeni nyya yo odo mu lo kishi gbayi otuhi yabla ma, onye ma walo ojiya ole ole ole to ogyako neshi kpo dudu naba kani oma, ama ishinye afo ishinye afo, ikini ogyo yiso vebemani moyagiya wu adole ma yashotunehe <noise> oyasho tunen onye mani naga showu naplo, ama kini <noise> ovu gyo yagya ishinye eye egiga ela neshi neshi okunu bioyaza gyo gyolo oyoza gyo gyolo kanu oni ala ba ye neneshi omolo kishi gbaye yi iyimu yayo <noise> iyunu yayo ko labo kiye ho na ma, ama ikini omo lo kishi gbayayi nala gyo ba ya mani har ogohuya shotunehe onye ni aga showuna pio la moni wu gyo gyo Lalo <noise> ikini ogyo yagya ishiny keripi igwope ni ya ka ma osha na oshana doleho iyi kela kpanu kela kpanu kwomi yaya, adoleho kono gyo gbanya kpawo oyozarora igbigwo fo hagya danu. vabe ozarora ni oya ngma wo enoye oya wine koko. Ko ko dinu oka amu ha onyama oza ni yayo nye mani out ke dose lo oya vuza ya hagya dami kai ikyemani iya yo nya mani ogu oza ni yo nye, ona rigbo shini ayeye dudu ka gani ogyo yama ni olemuni iyewu kala ye kpa dole ho neneshi ama ikini oya shinye anu ko ye owo ke pa keta, anu koye awo kepa keta, ola muni ya ngma wolo soboda oka ni yayimu ko ka daha yene sha gya na wigu ko wiki na yika na ki ba mo ko kiki kopopo ba wani elani ya kama oyagya oneshi o le ka ngo ni ya kama. Kini ogyo gbera kpiyo oya gyo kede no yagya ko nya kpoba amu gyo wino kotu wuwo kino tuho wo odiyo kamo ozani yaya ma owu gyagyo la awo kediyo ka kwo wo gyo gyo la lo, ogyo diyoka mani ya gyo kede no yagya neneshi otuho ya sha, ama kini out oye wu kwo owutu wutu omo tu ya taha olo gebe nasa ayo tuso loni, oga yoza no tuho ya yimu loni Itkpi ome omaya ibigya obigya ya ngmaha lo, soboda haka ananam hin ya kadala kpoko nyaku, ishi ya no yagya koneshi ko le shoshi ko yoya, oyimu kovu ovu ya yimuho omiyo oye ese ora oya dovk olu yaga aba mo kal oba kanu ma shoshi kokuma omiyo oye anovu mo kede no yaya ma kpanu, ogyo wino ma riyo do nyelo no mo kede nowu yaya kpa nu, owo ya kese yawa riyo wadanu kweyi nu gyo winokoko gyo gya akado mu kai ami ma ogyo miyo ese oya wa ra dawo, kadani oyagya ko neshi oma ikoni ala gyo ba yawu mani oyi kala ni yiso ba wani ado mo kede n la ba ni haka gyo gbanya ha oza na ki ba ya kpanya ha noma, amishi nye afo, ishinye, afo iyawu oni yaya gyo gyalo gbayayi ni ny gbo ko ka no ma.